Díwëlin á dëncak de báajoon adoojá bujá bëëmeeţ kooncíwí díwëlin, manjakú. Manjakú baanjon bujoţ mee kooncíwí díwëlin bëëmpëni ank. Ungambú tambën bëronje bëënjúŋaran, mee ndank díwëlin dúka cílí. Díwëlin uliyëk cí dul doome ucak, dul doonkáande ucak. Ndank pëëwínëwël añáţ, bababú dunkoo káandee dul. Á díwëlin mbeno mí cí, maante báankaajá bújá díwëlin <hesitation> mbof ací, á díwëlin mëënkër cí, mëënkër mëënjánkal, díwëlin incám ací waw. Díwëlingan ngimeengun ngácí ngí